Mfulu hula mbivu vahiyamba ndwe fumilia nye riamblwe ngua nguichi mela muriri ilambiro yamriri le nie fumilia mateta malolia kwete mndana shamilai mfalosha ndoa mama mama swa ave vinamiakwe yete kuafo nya funga rubeka shandua funga rubeka holia hete mbele ulandu mafo yecheza kamare kandika mama nya mshaka kambesa mfilia kyatu aleke fukaliavo kamkunda vo ho edi mevolia kambia memenkunda lakini kamkunda kwa imani na ngia fumilia choose hata mketu huu ni mrara nguo hanangwe ngembicha ktare ngemsambia na kwere tata ulia menangwa kacha ye kusudia na mfira ataminware kashalololika chia maktende matope kanenesa ukta nereriati na mama ulanyindi mlanga nikarai akashe akakia hato masabuni kamsambia me hakwe kamhundusa kambich aktaremo na saa ngine fuma kwa ndumvedhe ana ushafu lalia ktee lehangwa fo heekifo kamfata ameitatu mfene ningshira mringa kasambia kamaa akamnsambia kama kamrara ke <hesitation> bande lakwelele lalakccho kamdara na mmh akamerara mfele kalala kachakua ufoliati lamjare takseva mm ngare mninga maisha mni kiria ashokati na mwi shulen na ngasha alangwa lateka hakili fo ama shule basi mfele tatamia vaye atishi rilala mamaana Kaenda waika kasaduva ye kakawa makutiva fumba ye kachia mako mtwene ni yamboni ashkia handandu mwala yesu tengaya hemba humdere muyo moyo wa matata kwa ukabondusha ngiu hu utani tata kaseka aseke kamkia hishi vende kambia sa vwavwanksambia he ukahangwa nausha fungasha nahoye waliwa wentuka naye fini fela kwa paka leno kambeza nikiri wambato ngeria nengesha nangshi shi kwa mndo felela fumavo ngao honga mgoma ndum shavu shavu ngakia kusuju ungulie kambesa ata kamjaribu kutemshe mmekule endafo kwalila kare katumbua shamjia mtenga kalalio nare kande veinkolia ktare nitutu utu nasaivinyia ngara we mwari uvameteshuka ngelala ngachiokoko kutindi kingelolia ra kambesa vachakokolia rakwa kwa tandia ro ryayo kambesa, mndwe fumilia nyelia chaunda changu uchandocha chamburo kamia limbia kambesa cho nda linu waja mnyweshi ulili tisha nani ungingia chapa chasoka kumbe kila mfiri nge tanavo kwala vweshishi wakala wemtitia kumbe weu hingimbia kwa mungu kambesa ye nyehimba utende mgia maanake shelalulo kunda lo kunda kwanifrliki kambesa lingafunga ke kindua fuko ngundo kurubeka waka kutii ula nkunditi kakambea he kambeka kwanza linu furubeka lakio sifo le mmmh kabesa kifu lala kambesa mbisi ngeta besa msai muinje sokoni unde bande kamvesa kubande kamvesa tata mama yerelala suruale ehh Shatu shomena makoi yumi kandi fefenye tumbo ngwo veshamba mashine ngatumbua suruali ame ngaekea na sipu nikarara nikawa fituko kacheza mpaka kila unduka manya ngambu malia surale fmfilalwe kwangrara nishati tidilive la lifoisha kamrara nia kwe kanze linda uu kanse narangwa kansira kansani kanze sani mpaka le nonga li duniani na maisha mwo hamva ka mbanye tuokima malal mbetokiima nakafa kio kunukwa ndawate ndo chooza vo ehh kava narara kabisa kavanie hekunda ndo ufumilifu ula mbivu ndo kitu kama icho